Ta ekki lallai ekkitaki bolde fere fere wodi bone, e njauda fuu a wala kodaku. <noise> e njauda fuu a warti dan garijo, <noise> ko dum wi'i fuu ta dom nana ko goɗɗo fota fotayi hu huduma, <noise> to'o hudima a hebai no myotororadum <noise> <hesitation>